تایلند په نولس سوه شپږ اویا کال کې د یوې سختې سیاسي بحران سره مخ شو، کله چې د کمونیزم پر وړاندې د جګړې په ترڅ کې پوځي کودتا ترسره شوه. دغه کودتا وروسته د یوې خونړۍ لسیزې لامل شوه، چې د سیاسي بې‌ثباتۍ، احتجاجونو او د ځینو ولسي خلکو وژل کیدو ته وده ورکړه.